अगर हमें कही सफर पर जान है और हुमे अपने दोस्त से चाहत है। कि बो हुमाई गैरमौजूदगी में हुमाए कुत्ता की देखभाल करे और उन्हें टहलाए फिराए और उनको खाना पीना वगैरा दे। तो हम उसे इस तरह से विनम्रता से अनुरोध कर सकत हैं कि हे हमें एक काम हैतो और हमें उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकत हो। हम कुछ दिनन के लिए सफर पर जाए रहे हैं और हमें पता है। कि तुम मेरे कुत्ता से अच्छे से वाकिफ हो क्या तुम उनकी <hesitation> देखभाल कर सकत हो। जब तक कि हम वापिस ना आएजाउत उसे खाना देते रहियो घुमाते रहियो और उसकी बाकी जरूरतों को ध्यान रखियो और उसकी सेहत को ध्यान रखियो। उसे सप्ताह में एक बार नहलाए दीजो और उसे सुलाए दीजो हम जानत हैं। कि तुम यह चीज़ बहुत अच्छे से कर पायो और इस बात पे पूरा <hesitation> भरोसा है। तो हम सच में आभारी होयें और तुमाएलिए कुछ भी करवे को सकत हैं। इस तरह से हम अपने दोस्त को पूरी तरह से भरोसा दिलाएंगें कि वेह काम अच्छे से कर पाए और उसे धन्यवाद भी देंगे।